أحب الجبال أكثر من البحر، الجبال تعطيني شعور بالهدوء والراحة، استمتع بالمشي في الطبيعة واستنشاق الهوا النقي. المناظر في الجبال تكون رائعة خصوصا لما أشوف القمم المغطاة بالثلوج. كمان أحب اكتشف الأماكن الجديدة، والرحلات الجبلية، بينما البحر جميل لكن أجد نفسي أكثر في الجبال لأنها تغطي أجواء مميزة، وتفاصيل طبيعية جميلة.